طبعًا بجولك أشياء عن ثقافة الولايات المتحدة. تتميز ثقافة الولايات المتحدة بالحرية الفردية، التنوع الثقافي، الأعياد، الطعام، المطبخ الأمريكي، البرجر والبيتزا، الفنون والترفيه، هوليود، مركز صناعة السينما العالمية والموسيقى، الرياضة، سوبر بول، العمل والقيم المهنية.